<hesitation> दौणन से त मय नेगन चयहओं काहे कि दौणहेओ त मय कित्तो दौणेहओं कित्तो दुर तक दौण पयहओं । तहि मारे जाधा दुर तकत दौण ना पयहयं । तहि मारे नेगन चाहंगो । तर अव <hesitation> नेगन चाहंगो कहेसे त <hesitation> कहुं दौणन पणिगओ कहेसे नेगेसत ना हुइहय हुअ त जल्दी जानहय त दौणनउ पणैगो ।